Aunyama vakwanza uvundinokwa une, ing'uku kwasababu ing'uku, <hesitation> jinongye, apia jiji pavusiku uwika, jiuma kunzi navana jirya jirya jirya isinu isyinu isyamuunzi. Apia jiva jerie, <noise> jiuma jiuwa. Jibea ukulonda tena ukungi jiirya, apia jiva jirie, <hesitation> um- ui- ivanyina, jitengura uku- uku- ukuswaki isyana syasyene jiuma pala jikenda jikenda jikenda. Apia jisikemie sikumbuka umuda gwakuuja kunyumba. Sio siuja kunyumba si- sikwingira mulibanda, sipulikira ikyakurya kyakumie. Siirya kosa i- ing'uku ndita jirinuluhara kwa- kwasababu, ubinadamu, ubinadamu nawe niwesa ukuva nulwala ul, ubinadamu ndajivesake sanane satisa umwene po umuda kwakwewujira kunyumba, ila ing'uku jinavone sakumi nambili, jitengura ukuja kunyumba. Ji- jinasika sakumi namoja jiveka, ukuti umuda ukwasiku, ukwasisimuka kusige, ila umunu u- binadamu awesako nimpaka satatu, iumpaka sanne ili ing'uku najiweza, saa moja wivona jisi isimwike ukulonda ati nikyakurya. <hesitation> unyama ukunge iimbwa, iimbwa <noise> jirinuluhara nijene, <noise> wivona umda ukungi ujivikie ikyakurya kama itsingi, kama nujivolili <noise> jiirya wivona jipulikili impaka ujivule, <noise> jinatengure ukurya, <noise> jiirya jiirya jiirya jetsie- i- jetsie isahani, apyajiva jesise isahani jiira, <noise> ji- jibia ukulonda ikyakurya ikingi ikyapamunyi. Jibea ukwangajika ukwa jihangajika jihangajika jihangajika jinapatie ikyakurya kyapamunyi, jiuja nakyo kunyumba, jiirya jinave ng'enze, nzoka, nsukasi jiirya. Ji- jiirya jirya jirya, jipitengure ukupulikirwa ikyakurya kyakumie, avindiasi unabeo komie, au pavusiku. Jiwesa jiuwake, jiuwaka jiuwaka, <noise> undyasi awesa anyira, au kama jiukende jakama jowinyira ukuma apa, imbaka tute, tute kutali ani, joinyira kutali, jejibea jenuse harufu jinusa jinusaa impaka jikokovona. <noise> Kwahiyo. <noise> iimbwa jilinuluhara jajene nijeng'uku, <hesitation> najefarasi najene jirinuruhara, kwasababu, jipape umunu, jipape umunu? najikenja nave umunu, <hesitation> ila umunu binadamu nakawesa ukujipape ifarasi. Ifarasi najene jilinuluhara, haya esenga, esenga najene jilinuluhara, kwasababu, esenga ijene anasiku umunu kama kama najimmanyire, <noise> wivona jimeeta, jimeta jimeta! impaka jimpata umunu uvu ajimanyire. Wivona jiboha ku- kunsitu, <noise> jibowa kama kama umununu niusyove imwene uvuukwe jerera, wivona jimota kunsitu, jimota jimota jimoot. Kwahiyo esenga jinapata umunu uvuwike ukujerera, wivona, ukumota ukujisilile najimota, wala najika, wivona unasike pala ukujandulila jibeaka, au ing'uku najene vivuna umda, <noise> ukunge, <noise> umda ukungi jinongye, <noise> jikama uvemunu uko jirisika ikyakurya, <noise> wivona jinonge. Haya ing'uku kama ikinu ujiliswa numunu wajimanyire sana, wivona hata apyajivuioma wivona jikukupilila, kwivona i- ji- jimeta jimeta jikukupilila kwasabu jiva vukie ukuta, umunu uju vimwene ikundisa, ikumbombela kila kinu. Ijingi uwise imene, imene najene jilinuluhara. Kwasabu apyajiole ikyana kira wivona jiniava jiniava jiniava, jetsa amabetsi kala, jietsa jietsa jietsa jietsa. Apiajiva jisise amabetsi kala uivona akana kikenda, kivomba kira kinu kilinuluhara, wivona hata ikyana kiwaili ukuva kivava. <hesitation> najubinadamu numwene jisie ukwaumbilwe numwene alinuluhara, kwaababu ndita alinuluhara, alinuvutashi ikwekewa ukuti iki kidege, ikwelewa ukuti iki iji saani, ikwelewe ukuti iki kikombe, ikwelewe ukuti iji begi, ikwelewa iki kyakurya. Kwahiyo nakawese ukuta upuitama apo upwene atengure ukuku navo upwikona atengure ukutama. ikyo ikinunu najiwesekana, kwahiyo binadamu numwene alinuluhara. Isideke nisyene silinuluhara, kwasababu, apia uwivona sinonge pa- uji- siva sinogi pavusiku, ilitsuva lila, wivona sinongi sisisimuka pavusiku, sibyea ukulonda ikyakurya, silonda silonda silonda sivika u- sivikire utwana, uvuapyasi vekera utwanamu, utwana twiirya tukwikuta. Au vikitenda uvu- uvumbusu, wivona kibya ku- polini ukwa, ikikalonda ama- amanyasi, amanyasi gakwanza giva amateta yaani sio magumu. Kivika ji- kitenda kitenda kitenda kitenda utu- utunyasi twamungaji twiva tununu. Alafu jibea uku- ukulonda utunyasi utungi, amanyasi ahha akaviri jibo ukulonda amagumu, ava- avapia ji- jilonda amanyasi magumu, wivona jinongi, jiveha kuunzi jivika jivika jivika kwahiyo apa, apia jikona mungatimula, jigona nilawita jigonile muligodoro. <noise>